ځینې خواړه د خولې د بدبويي لامل کېږي. لکه هوږه او پياز، چې خپل ځانګړی بوی لري او په خوله کې پاتې کېږي. همدارنګه، کافي او بعضې مصالحې هم کولی شي خولې ته بوی ورکړي. سګریټ څکول هم د خولې بوی خرابوي. د خوراک نه وروسته د غاښونو نه پاکول او د اوبو کم څښل هم خوله بد بویه کولی شي. نو ښه ده چې وروسته له خوړو غاښونه پاک کړو.